Ëntà cercé prodotti ch'a custu men-u, ëntà andé da <hesitation> da gl'agricultur e pa andé caté ënt i negosi pi car